जेब्ल जन्ग् जन्ग्नि लैफो है क्रेअतिविति लबैअ। हुम्बन जन्ग् बिरत् पुस्तु, ननन् धोरोन् नि पुस्तु जन्ग् सलुन्ग्नु मन। अद्रेबे जन्ग्नि मन्छे गोल् नि थकैअ है। सबिनि गोल् को सोहि नि थकैअ है, बिरत् मोद थैअ। जन्ग् जेब्ल नन्ग् मन्छे क्रेअतिविति खलम। हुम्बन जन्ग् एक्गम् कुसेगुइ थरे बोरिन्ग् पुस्तु फुर्को बो। जन्ग् कुसि लबन है, उत्स लबन है। जेरे इसि गन्ग् है मन्छे प्रा सैकेल्, थैअर् फुर्को, नोरिन् मबल बैथन नि सलै मन्, दन मन्छे प्रा मम इन्बीन् खलम् के दये। स्कुति, गरि, मोतोर्, बिसन्ग् न्गकर्क। गरि फुर बोनि क्रेअतिविति बिसन्ग् मनुअल्, औतोमतिच् न्गकर्क जबै दये। अम्प्र है छ्न्ग् जन्ग् बो सोलिये दये, बत्तेर्य् जन्ग् बो सोलिये जबै। जन्ग् गेस जैब, जन्ग् जिरव् कि जय जन्ग् पुस्तु फुर्को, जन्ग् क्रेअतिव खलम्न है, जन्ग् फोने बहयेब, जन्ग् मजन्गिने बहयेनन्गो, क्रेअतिव है, जन्ग् बहयेन हनन्गो, जन्ग् पुस्तु फुर्को है।